Ne ni minji nindi yuii yare pipero dun fock pipero wala dun ta shacki ili ilimo kunji ka yar pipero ɗun yare pipero tomon ka makar yuwan ni we shi wa shi chocko nin menoh yare nin diyi ƙe nan yare pipero shi yasa, ko na arko pidtai niminji nindi yi ko niti makaranta, nindi yi nima waruko kuri niminji nin diyi yare fock yare pipero dun yare pipero walla ko ta shaki ɗiyan mu mana kayi muna ƙa sheromu kamai maii abono niminji nin diyi shero fock ii fock pipero dun fock pipero tomon.